Kioo kiooathun wonn maanith ishin kioo dhursaa wonn ufiin dhawothenu yaani wonthun woathin uff ilathethu won thanthe full khake hindaghartha woathin ufulatheth ishin womm akasisun sidharifithi dhub ishinen hindhike malshin dhukthu chafu khaab ama Lilah dhuken ithi marathe wonn ithan bisan ithi buseni bisan kahnan sarr ghoghes futhee sarr Khan bisan Khan ghosithe garr khulii dhuba akhan itathaaaa